لو كان كنت مضطرة باش نمشي للرحلة من المريخ ولا عندي الخيار مدة عام ونصا وروحي نمشي ايه نحب نكتشف بلايص جديدة ونحب نكتشف الفضاء الحاجة الوحيدة ممكن تخلينا نتردد إللي تنفتح الشباير بشكل عام هذاك وما نعرفش إذا كنت ينجموا من غيري في هاكا العام هذاكا ولا نعيش من غيرو، اما في المجمل ايلا نبعدها ونكتشف حاجة جديدة، وعالم جديد.